﻿बुरी सांस पैदा करवा कंजे प्याज लहसुन और यहां से बुरी सांस पैदा हो जाए। और ज्यादा मसाले डर खानों जैसा की मिर्च मसाला तो यहां के अंदर हो जाओ। मिठाई विठाई चॉकलेट एसे बैक्टीरिया बन जावे च। एसिड बन जावे च। ओर मछली वछली काबा सु समुद्री भोजन खवा सु व से नहीं बदबू आवे च। आरंडा वांडा काबा सु भी आवे च बदबू। दारू पीना सु एल्कोहोल आशय की जीजा से भी आवे से बदबू। दूध पी दूध पी बा से बैक्टीरिया की वजह से आवे च बदबू। ओर फास्टफूड काबा से या से भी आवे च बदबू।